ndinokwa najune ndingalole avajangu, eijangu ujungi moja juju rafiki yangu sana, rafiki yangu sana, twib tukinda ujangu kumbe alinihera ungalole isiku isi, akulie najipikipiki kende ino mupikipiki, ikunyikara ndinine, kutie twevanino wotunye uvukiwi palutile na- nandyene ruha ndyene uruhara sana <hesitation> ndye nuruhara, ndiva nihera mupaku, isikenda nasyo, lakini lelo ulolie ndikupa ajuvili ifutu winoma ikundovile ihoni une iunditi une hayta bwana. Lakini sio lunonu bwana namna hiyo elakini ihesima alinajo, ihesima alinajo sana angambonya ita bwani panda tuwuke wibea ndakwe, wibea kusijungu <hesitation> tuvuke tukupeleke ibea kunyerika kusijungu iba twilima twilima twitaha povoni utokire twavake isimu ndise nukutole. Basi ndilima ndilima ndilima ndilima ndilima ndilima basi pambe ndivona nutokire kundi wangure isimu, ndikendi wangu iti tikuntovera <noise> ndidoda <noise> ndidode ndikuntovere, ikwidika ndivona ukujo vyasili ndita uvu ndio wupendo kweli urifiki yangu.